أكيد- أكيد مهم التصويت، والكل يصوت الكبير والصغير، لأن التصويت حق واجب، يعني هو اللي يحدد مستقبل البلاد <hesitation> لازم الكل يصوت، ولما تنزل إنتخابات ولما يظهر شخص لأنه مسؤوليتك، الشخص هذا هل هو ينفع أو لا؟ لأنك إنت اللي صوتت.